<hesitation> tsigyi ba hi tsigyiman ci gyishiya sinni ta tsiga ta sina tsaghi koga ta bura tsagasi gha a ci gyashiyau ci gyishiyau sini ta bura tsagasi yan ghahiyai ghani wa kwa civa civun bu kwa inbanai suban ndake c’intawi ghani wani bu mulhai suban ndake c’inta wi ghan wani bu hala c’ivana suban ndake khiya wu wani sinni hi khimahyina wa falusi, wa faliya suban hindake khiya wu wani sinni bu ghumuna wan wani sinni datsunu wi sinna ghani wa tal wi falau ghan we’e wa bur tsaghu tsagi wi mbani wi civa civun bu ghinshi a layiya to suban ndake kuza p’iyatina gma suban hi ndake khiya ngulawi wani sinni bu ngumuna